gsiibi, yaabi, gtahla, gjiif, faaj, ngooda, gtahla, gjintahla gjimin, gjimin ngi ffoda, gjimin ngi gsibi, gjimin ngi ghabi, gjimin ngi gtahla, gjimin ngi gjiif, gjimin ngi faaj, gjimin ngi faajigooda, gjimin ngi gtahtaala, gjimin ngi gjintahla, njiminsibi, njiminsibi ngi ffoda, njiminsibi ngi gsibi, njiminsibi ngi ghabi, njiminsibi ngi gtahla, njiminsibi ngi gjiif, njiminsibi ngi faaj, njiminsibi ngi faajingooda, njiminsibi ngi gtahtaala, njiminsibi ngi gjintahla, njiminhabi, njiminhabi ngi ffoda, njiminhabi ngi gsibi, njiminhabi ngi gtahla, njiminhabi ngi gjiif, njiminhabi ngi faaj, njiminhabi ngi faajingooda, njiminhabi ngi gtahtaala, njiminhabi ngi gjintahla, njimintahla.